Ignoju tiibade déck nféé dii waagne mangh langhi. Purké mu la-mu-worama-mu-loo-worama mu lhaasini gnotu, maa laakani. Mu kaye sini sine, foo wiima waagna nlhaa dimo fiinangh lhéé mu ntéékama ntééka, mu la rootu yééma mu tiinaa nini nangh maa bhuuma. Ghuna miine mbuu kala-ghuna miine mbuu kala.